Kua tembiporu jaeko ikavi yambaekuatia vaera, kua tembiporu gueru japɨpe tinta, ïtire gueru mopetï voriyaesa raɨva, jokua ñañono yave tupapire yave jokua oyere, jaema tinta oe, yaesa vaera mbaeko yaikuatia, jare mbaeko yaetava, kua tembiporu ikavigueva